أول شي <noise> ننصحه إنه يبدأ بشوية بشوية حتى عشر دجايج في اليوم كافيات يعني، بعدها يختار التمارين هو يحبها، هو يبيها، يبي يديرها، وتمارين أصلا تخليه يتحمس ويدور على- على شريك <hesitation> يتمرن معاه، يعني حد يشاركه ويتنافس معاه عشان تكون الفكرة أخف وأحلى، ويحط هدف واضح إن هو يبي صحة ولا يبي لياقة، زيادة وزن، نقصان وزن.